ہمیں ایسے اسکول اوّل ٹائم میں ہوتے تو ایسے ایک کہانی سنی ہوتی، ایک کریکٹر ریپ وینگر کرکے کچھ تو ہوتا. اس کا نام انہیں ایسے آرام سے جا رہتا، جوان ہوتا. اسے ایسے کوئی کچھ پینے وینے واسطے دے دیتا، کچھ شراب عراب سرکا تو. انہیں ایسے وہ شراب عراب لے کو پی لیتا، انہیں ایک گہری نیند میں سو جاتا. جیسا انہیں اٹھتا تو انہیں دیکھتا تو سب کچھ چینج ہو گیا. جو پہاڑ آڑتے وہاں گھر بن گیا. اور انہیں ایسے اچھا خاصا گھر اور جوان ہوتا انہیں. اور انہیں جیسا دیکھ رہا کہ پورا عمر بیت گئی، اسے آئیڈیا نہیں کیا ہوا، کیسا ہوا، کہاں اٹھا اسے. کہاں سے کہاں پہنچا اسے کچھ آئیڈیا تھی نہیں. ہمنا ایسے کچھ ساتویں میں، آٹھویں میں سکھا رہتے، کتاب ہوتی ہے، ہمنا سکھتی کہ کسی کبھی کچھ لے کو نہیں پینا.